Angka telu ia biasa hataholi a kaitkan no konsep trimurti atau no telu dewa utama nai agama hindu leleo brahma wisnu no siwa no angka telu ia bisa melambangkan kesatuan atau telu unsur a lakababua.